Desambra <hesitation> Fanjavan'ny desambra ko fa navy efa midika fa tapitry taôn̈oe afa hitriky taôm-baovaô koa man̈araka. Avy eo raha tônga anaty jerinakà misy nôely anaty izy ioô misy fara-taôn̈o de maresaka.